باش تنشأ حساب بريد إلكتروني شخصي، أول حاجة افتح موقع خدمة البريد الإلكتروني زى جيميل، أو ياهو، بعدين اضغط على خيار إنشاء حساب، أو إشتراك، هتطلب منك معلومات زي الاسم كامل، اسم المستخدم، وكلمة المرور، بعدين هتكون محتاج تأكيد الهوية، ممكن عن طريق رقم الهاتف، أو الإجابة على أسئلة في الأمان.